Oripan tich aa kainsanan kasi tic tocha munung’ nyoman. osuwan faida nyo wow nyoman nyo mii tich orii. ombowolo olvwa cho oluwan cho ombo arawet nyo pichiy nyoman. aa ny’orokanin tichoni suro. ng’arakanin ato moning kwomisho nyo pichiy aruwon nyo tapilil otini koluwo cho. osiwanin nyo pichiy nyoman otini koripon tich motiny’etany kasi nyo wow nyoma nyo wow tyaa. ak tich yee otini kesuwan lo kuwan tich. mi hasara angat nyo nyorunan. atop to kasaa tany. kasoo angaa naam yiit wirta ako wo. Lakini pat poryonecha nyoman. Tich. po maana tany nyoman. ombowoio. ng’ata otini kyochan munung nyoni nyini kiny’arakecha. kimominye kitanga nyo kiny’arukecha tany. Otini kaltenyi nyorunyi ropyen. keny’arak my’alee walaka. otini kaltenyi cheko. kuny’arakinyi nyoman. aa luwonyi cheko tepenyi nyo pichiy aya pento kuny’at omenyi toponenyi nyo karam nyoman. Nyoo pichiy tany nyooman wechara. mominye kigh nyo pichiy le tany. Tany ndomo tany komominye pich lenyetenyi cho chang. nyo karam tany nyoman wechara. ombowolo kikuny’arakenenyo kogh nyoman tochan munung asetenyi. ando mo tany mendo kotomitan lenyenteni. Aku maisha pat nyino mitan koyu. tupilil maisha nyo pichiy ombo sababu tany ondomo tony ketomendo omita yighee kasi nyo pichiy lenyi. kotomitan yighee kasi nyo ghaa. Nyo koto omionan. wetan ando kotowetan lasi nee. lakini tany keghanini kasi nyo pichiy nyomoni. kotony’oit ani kasi nyomitan yighee aa yighan kasinyan pila masumbuana. Mitan topone nyo pichiy ata nukisho nye tiny’etan. tuny’etan furaha. ombowolo. tapilil kasi nyino egahn. mendop any’er. Kelu cho. karam nyoman. aruwon asna nyo pichiy. osiyech any’etan nyo karam. oyupan chuyechae po tany aa topan kwimon nyo pichiy. Torelei saa sapa. aai kichi kukorel sa sapa any’una amm rukwenyu nyo cho. Soya asna uny’una yeigh topo lenyini. Pichiyech ny’ala kiyok nyoman. Tany. ndomo tony komo ki nye chi nyomi nywinyinetenyi. nyo po maana tany. mupustenanye tanyi. onoman tany. nomenun yeghoo tagh. mominye kito anya nyo karam le tany. Kiny’arakanin nyoman. Woni kiany’unan. kiang’unan wolo lou nyoman. Ndomo tany wechara mendo komitan lenyetenyi. Nyo. pichiy tany nyoman. mepousto chi tany. namena tany morna tagh. nyoni nyo ng’orokoi pich nyoman. Pichiy tany kapisaa wechara. Otini wetenyi lo ruwewo menyon. tapilil nyoman. atyonenyi pat asiyech kiyech korondoko mo tany mendo keruwenyi yee lenyoni. luwenyi cheko. tapililruwonyi tapilil. ruwewono menyonte tukwol tapilil. nyo pichiy ny’ala tany nyoman ata tany ny’utinyii ombo nyinde lo kwanyino paponyan ainyutonyi lo wechara tanyete nyino kapaghanin ombo wolo atini kasuwa tany onyino nyi ngut pa lo nywuno kumut rony’anin achei. Nyo mo pustenaninyee tany amopustenunye tany po maana tunyoni le chemung’any nyoman andomo chemang’any. mendo kotomitan lenyete. pichiy tany nyoman wechara. michino pat keipei tetanyo nyo karam tokwipech arawet nyo pichiy suu. ata atoni pat kowetu moninyo lenchini tany nyini kisopcheecha mominye kitpo anga. Sopcheecha tany nyo asetenyi mpaka yee. Lendecha soro tororot nyini ki konu ny’ala tany oo pichy tany nyoman wechora mominye kitu anya nyo tiloy tany. Pichiy tany nyoman chemongany nyo endan soro wow wechora; tany oo mewirta chi namena chi morna tagh nyoman ombowolo kiny’arakesha nyoni kechichaa minyech mpaka asetenyi. ndomo tany mendo komicha lenyenteni. nyo tany nyo pichiy. Tany otini kesuwenyi mik katang’u sany metuny’onyinyee haraka. Ata kichagh kiyole kigh. nyitenyi pat lo tany nyini mi sany. ndoko wuw yee kwulee kengitenyi lo nee nyona koyo kiotyenyi. anyi nyee ngitenyi pat lo tany mominye kigh nyomi nyo ghaa. tetanyan nyini. Kortoi tany ny’al cho chang nyoman. akortoi ata mpaka mukonjwen. Ato tiny’etinyi tukukuu mominye sida tuny’onyi tetang’u meting’onyinye shida. ingitenyi pat lo toyo onyotei. Pichiy tany nyoman wechora. pichiy chemuny’any kabisa. Nyo yee. Ny’ala tanyoo michino keros tany nyoman. Oo karom tany nyopman wechara emmh.